کوم هېوادونه چې ستور مزلي د نویو سیارو د کشف یا موندنې لپاره لېږي لړمړی خپلې څېړنې بشپړوي او یو پیاوړی او سمبال ټیم هلته لېږي. دا ښکاره خبره ده که زه په دې ډله کې وم نو نور کسان به هم راسره وي. د ستونزو پر مهال به له خپل ټیم سره مشوره کوم. له ځمکې او همږونکي ځای سره به اړیکه نیسم، هوډ به لرم او په فکر به ستونزې حلوم.